Peruuh <hesitation> om häste populaarnõ egäsugunõ vürdsikas süük. Ja sis <hesitation> tandsminõ, laulminõ om naidõ kultuurih häste olulinõ. Ja spordist miildüs näile eriti jalgpall.